Raakoari, oiraarei oo'ore bo hukubuu oiraarei oo'ore boorii boatoi haia heuaabo ua hukuia, aga eapaa- hareeroo. Bo tabirirori boikiro sa eapaaraa hapita ori ii'aa ua o riirii- haraaboroo sa eapaa- haaraha airaba bo okuu, roiraba bo aitoko oiraarei oo'ore bo raata'oo oo'ore bo hukubuu roga'a boorii boatoi. Ha bo tabirirori pita uka o ebu- haraaboroo, hapita bisio- hareeroo, suaheetaa aba'ohe roga'a oo'ore heetaapita pita bai kasiebaa sa oiraba abarohe roo'ore Tarai'o'ee'ita oo'ore o kepai. Ori iisii pita aba'oehara eipaareha oru roira ta o rukaatobaa oo'ore bo kepai. Bo kepai'ua, bo kepai'oro bo aitoko, bo kepai'oeaa bo okuu oiraarei oo'ore bo reeto'oo bo hukubuu boorii bo atoi. Ha ori ii'aa bo husirori ua o riirii- hareeroo sa iisii huku- haa'ohe, eipaareha bai'ohara hioko'i bisio bai'oea oo'ore bo rekoreko haia rapa'u hukubu boorii boatoi, o a riirii- haraaboroo sa iisii huku- haa'ihe bisio pita iokaa bo a'oohara haia eipiri'oo piro karapiuiia. Bo tabirirori pita uka iisii hoko- hareeboroo, hapita bisio- haraaboroo Tarai'o'ee'ita, a paiariareiaa eipa'oo a ageriupa ioka'ire sa uu bisi huku'ihe boorii bo atoi. Are bisio- haraaboroo raakoari oiraba oo'ore bo hukubuu, bisio pita ioka ageriupa, orubisi pita oiraba aba'iihara oo'ore bo hukubuu airaba pirio airari eipiri'oo piro ruiia boorii bo atoi. Tabeopite haia eipirio'pirio ruia eipa eibouboo'uia opiro rapahuiara oiraarei'oro bo reetoro bo hukubu. Oo'ore bo hukubu, a bisio harero'itaka bisio pita eitao ruia bo oo'ore bo tabiriro'ore sa uu bisio okeke'he bisio pita ii'aa a uka, a uka oiraba abeeha pita bisio ha'roreereboro oo'ore itaaroore itaoruiaroo oo'ore. Boikiro bo hukubu roga'a ii'aa, hukubu bisio pita bae kasi'iiba sa huku, airaba pirio airaarei, o bira auraaeea ei pirio- pirio airaarei o bira auraaea ei'piro- piroruia, piro raba tabeoruihara boorii boatoi, haia heuaabo, haia eipao oo'arei ii'aa uu raribaa eipaareha oirahaarea ii'aa, pita bae kasiba sa ouruo'ore bo taupa, haia sa oouribo oo'ore bo heapaahara oru biraarei airaba pirio, airarei piroruia ii'borei. Haia u kau'oro, haia piroraba eapaahararo. Bisio uu ruii'aea are beriberii'baa ara opi aru eapaaea eipaa bo hukubu ii'aa. Ha ato- atoeaba